होद्यान आम्ही दार्यान भोंवंग शकतोव जासा आम्ही आभलान इमानान भोंवंग शकतोव। होद्यान नुस्थ्याकाय धारुंग शकतोव आम्ही आणी माझ्या कारुं शकतोव। होद्यान छड जना वाचंग शकनां। पण कोनाक पेवपाक येता तित वाचंग शकतात नाल्या बुडलां जातला।